اللغة إللي راح اتعلمها, هيا اللغة الألمانية, لأنه هي لغة يعني مفيدة, وحسب ما سمعت يعني, إن يعني إن في وظايف كثير تعتمد عاللغة الألمانية, وراح تفيدك يعني, <hesitation> في أي شغل وأي وظيفة ممكن تتقدم عليها, لأنه ي- يعتبر شي مشرف يعني في السي في, فاللغة إللي راح اتعلمها فوراً هي اللغة الألمانيا, وإذا كان عندكم خلطة سحرية, يرجى انهم تعطوها لنا, عشان نتعلم اللغة.